भेड़िया झुंड मुजा रहो एजे। आपने माता पिता सब साथी रहो ताकि ये अपना बचाओ शकों करे एजे। भेड़िया के जो बच्चे अ से अपने माता पिता भैरी आपने बचाव के आस्थे सीखो ताकी जे ईनो इच हमला करा तब से आपोक बचाए शकों।